الشخصية التاريخية صلاح الدين الأيوبي، لأنه هو رمز الشجاعة والحكمة. ولأنه فتح <hesitation> فتح فلسطين. الحين ما أعتقد أن في حد مثله، ولا راح يكون حد مثله.